Jue ëch dun wë abëkam yëdun bi'i t'sey kanë porque jue dun okyanyë tëch dun kamyach pero kap ëch dun jatyë adyun taj tedyë dun adyum y ko'o nak dun tyubëk koch nëdyum nyajpadyë më tëjkën tyam tyamch jadun t'sey kyanë kayanyë y kapch jedun najuey y padyëch dun jawë abëkayn kapch dun jatyë porque tëch dun kamyach y okyanyë yë.